On do seyi ngam on yehi babal on yewti on didi. On voldi ko seinata yonki mon, on nyami on yari.